arad nikun nan ofun man, dokun ni ofun, se watda vegetables man, se loa handera, ammahat satako benda haw hooka.